बहुत मनैंनमे कुछ खानाके बारेमे गलत जानकारी हे । काहिककि ओइन जानकारीमे का हे कि हम्मर यि खाना हम्मर यि शरिर ओहके गलत करता, नाइ बनैता केहना ओइन सोंच हे । <noise> जेहमे हमरे कैहसिकत होइ करेला, खरबुज्जाक तेना, डन्डेबक कट्ठक तेना, केबा, मचैंडके तेना घुइया लौका, गँगाक फुलन्चि, भाँटा शरिर ओहके खराब करता । काहिककि यि हम्मर शरिर ओहके <noise> बिगाड दहता, कमजोर करता आउर रोग लगैता कहना मनैंन मनमे अभेफेक हे सोंच ।